מענטש האט- ווען א מענטש האט קאנפליקטן דעמאלטס ברענגט עס אז א מענטש זאל וואקסן. ווייל ס'מאכט א מענטש טראכטן וואס- צו טו איך דאס ריכטיג, צו דאס- צו די אנדערע זאך איז ריכטיג. די מענטש גייט און ער הייבט אן טון אנדערש און ס'מאכט אים וואקסן נאכדעם.